Ny fitsengeranan'ny andro nahaterahana tonga lafatra amiko a dia ny manasa ny s- taranako miaraka amiko eo, de misakafo de mametraka ny fiainana ho avy eo am-pelatanan'Andriamanitra zay ivavahana.